زما په نظر د پښیمانتیا پرته ژوند ممکن نه دی، ځکه پښیماني د انسان د زده‌کړې او احساس برخه ده، خو انسان کولی شي له تېرو غلطیو زده‌کړه وکړي، ځان وبخښي، او په هوښیارۍ سره د لږې پښیمانۍ ژوند وکړي.